Sicürament al e la spremuta, spremuta o d'arancia o dë cualuncue autra früta, comuncue spremute a sun le mie preferite, si, pöi di autri, di autre bevande chi preferisu anche a ie ël te, a ie ël café, ël vin natüralment, ël vin al e anche 'na coza parei